Hoi slot gena ngone oro ena ma kunci rasi karehe ngone so masusu kunci toma slot ma tuso, rai ngone yo fri ena, rai ge ena maha tomoi hoi ma.